бала деген адам мен адамды жақындастырушы бірақ қыздың аяғы ауыр екенін біліп тастап кететін жігіттерге қарап бойымды ашу кернейді
ашуланғаның орынды себеп тек жауапсыз жігіттерде емес шығар мұнда басқа себеп жоқ
тек эмоцияға ғана берілмей бағдарламаны бастағанымыз дұрыс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
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз бүгін аяғы ауыр қызды тастап кеткен жігіттер туралы тақырыпты қозғау үстіндеміз
қазіргі қазіргі уақытта жалпы жалғызбасты ана деген сөзді жиі еститін болдық
ы бұған өздеріңіздің і өздеріңіздің ойларыңызша қазір ы шыны керек мұндай ыыы жағдай жағдайларға етіміз үйреніп кеткендей де
өздеріңіз қалай ойлайсыздар бұл бұған қандай баға береміз бұл не қоғамда не болып жатыр
қазіргі заманда ы бұрынғы заманмен салыстыруға болмайды
бірақ та ең біріншісі біздің кезімізде қыздарға біздің алдымызда қазақи рухани былайынша тәрбие берген
қызға кішкентайынан өсірген сен ертең жат жұрттық боласың
біреуге келін боласың басқа үйге барасың сол үйге бақыт әкелесің сөйтіп үйреткен сосын үлкен үлкен жанұялар болған
алдында ағалары болған жеңгелері болған сосын ата анасымен қыз сөйлесе алмайды қашан да
анасымен әжесімен бірақ та жеңгелерімен жақсы сөйлескен етене өзінің жасы бір бес алты ақ жас үлкен жеңгелері
сырлас болып соған мұңдас болып бәрін айтып ол кезде анадай жүріс деген ондай бәле жоқ
бірақ та маған анандай бір жігіт ол кезде жігіттерді көрмейді де былайынша айтқанда біздің кезімізде уже жігіттерді көре бастады
соның анандай ы бір ы жігіт маған солай ұнайды деп жеңгелеріне айтқан сондай кезде ондай қателік болмайды бұның айтайын деп отырғаным
өйткені жеңгесімен сырласса ол жеңгесі енесіне айтады барып енесі әжесіне айтады барып сосын сұрайды солай сондықтан бетімен жүрмейді
қызға қырық үйден тыю қыздардың қай жерге барсын бір үйге барып қонбайды ол кезде
ы роза апа бұрындары ы салыстырмалы түрде айтып өтетін болсақ жалғыз басты ана деп жатырмыз ғой
баласы бар әйелін тастап кеткендер ондай ы көбірек болды ма болды болмайды деп өтірік айта алмаймын мхм болды ондай да
бірақ мына тоқсаныншы жылдан былай қарай көбейді а бұрынғы кезде ондай аз болды бірақ та ол кезде елде тәртіп болдық тәртіп дегенде
кеңес үкімет анау мынау деватады ғой кеңес үкіметінен емес ауылда үлкен ы мүйіздері қарағайдай қарағайдай шал мен кемпірлер болды елді басқарған ауылды
олар әлгі анандай бастық емес бірақ ауылда сол кісілердің сөзін тыңдап сол кісілердің беделі болды сол кісілердің
сондай бедел бізде менің бір көршім нағима дегеннің қызы ы кешірерсің нағым нағима дегеннің қызы солай болып қалды
болып қалғанда ы қыздан енді ол кезде қыздар ы айтпаймын қазір де тәрбиелі ғой әртүрлі адам әрбір семьяда өзінің тәрбиесі бар жанұяда
сол тәрбиелі қыз болды шешесі де өте керемет адам бірақ та әлгі қыз ы енді алдап соғып бір ауылда сондай өзіміздің танысымыздың баласы өзіміздің ауылдікі
ы ол қызға біреулер келіп алып қашып кетемін дегенде әлгі бала болысқан әлгі қызды алып қалған жанында тағы бір үш жігіт
енді шанаға салыватқанда қыста сосын алып қалған алып қалғаннан кейін қыздың жүрегі жіби жіби салған ғой енді анау
жігіт асты үстіне түсіп жүріп алып қалып анандай біреудің қолынан соны қалай кездескен оны бір алла біледі
бірақ жігітпен кездесіп алдап қолына түсірген бірақ та әлгі қыздың жеңгесі біліп қойып
шешесіне айтып солай болып келатыр бір айлық па екі айлық па оны ол жағын білмеймін мен де ол кезде өзім де жаспын
сосын әлгі қызды нағима ы сәндігүл деген өте бір керемет қыз да сұлу болатын әлгі жігіт те жақсы
бірақ та жігіт ііі уже атастырылып қойған жігіт үйлендірейін деватқан жігіт
сосын әлгі шал мен кемпірлерге барып айтып әлгінің шешесі ананың әке шешесін шақыртып бұлардың әке шешесін шақыртып үйленетін
уже атастырылып қойған ғой енді жігіт соның әке шешесін шақыртып бәрін былай келтіріп былайынша айтқанда сөзбенен қазақтың тәрбие сөздерімен
сөзге сөз тыңдайтын халықпыз ғой біз сөйтіп үйлендірген арғы жағы арты жақсы болды жетім бала болған жоқ ұл туды
бұл жағдайда енді көбіне ііі жаңа ер азаматтарды кінәлап кінәлап жатады ғой мен ойлаймын бұл жерде негізі көбіне сол қателік кінә сол қыздар жағында деп
себебі бізде қыз қызды жаңа қырық үйден тыю тыю тыю деген бар ғой
менің бір досымда болды жалпы менің жан жағымда адамдарда сондай нәрселер таныстарда көп кездесіп жатады жаңағыдай аяғы ауыр болып қалу
содан бір күні бір жаңа араласатын бала келді маған сөйлесейік сөйлесейік деп сосын бардым сөйлестім
содан осыдан алдында айтып жүретін бір қыз осылай осылай деп жүріп жүрмін деп сол кел содан кейін жаңағы аяғы ауыр болып қалыпты деп
ал оның планында болмаған жаңағы үйлену деген жаңағы жігіттің
содан кейін жаңағы енді қыз енді аласың дейді ғой енді аяғы ауыр болып қалғаннан кейін сосын мен айтқанмын ол қыз қайда өзі шақыршы сөйлесейік деп
сосын бір кезде жаңағы ата анасы ы жаңа айтады ол қызбен кездестірмейді мені өйткені ата анасы қазір оны үйде ұстап отыр
ешкіммен кездеспейсін деп тиым салып отыр деп сосын мен айттым ол осы уақытқа шейін ай қарап отырған ба деп
қызды сол мен ойлаймын сол жаңағы қыз негізі кішкене қыз қыздар жағын жаңағындай кішкене тәрбиелеу тәрбиелеу жағы кішкене күштірек болу керек деп
сонда ол ер бала деген ол енді ер баланы да бұл жерде керемет жақтап отырғаным жоқ өйткені ол біздің дінімізде де ділімізде де ол жоқ нәрсе ғой
жаңағындай заңсыз ыыы жаңағындай некесін қимас бұрын жаңағындай қатынасқа бару деген ол дұрыс емес
екі жақтан да болады ғой і бір ғана қыздан дейміз қызға қызда біз айта берсек айта береміз қазақта көп қой сөз қызға қырық үйден тыю
қыз деген аңқау келеді қыздың психологиясы сондай біз сеніп қала береміз әр нәрсеге
қазір әдемілеп тұрып қазір бір еркек шықсыншы жақсылап тұрып бір нәрсе айтса сенеміз де қоямыз міне көрдіңіз бе осыдан
жаңа роза апай өте жақсы айтады араласу деген жоқ қызбен жеңге арасында қазір жеңгелер қандай болып кетті бір біріне абысын деген бөлек тұрады иә
абысындар бір бірімен араздасып жаңа жеңгесі деген түк қарамайды өсіп келе жатқан бойжеткен қайынсіңліліге иә
тіпті мен жаңа мектептермен жұмыс істейміз ғой біз і мектеп арасында қыздармен сөйлессек ата өзінің анасымен сөйлеспейтін қыздар бар
кәдімгі бұл қоғамға ы әр отбасыға келе жатқан қауіп сондықтан мынау бір жақты деп айтуға мен мүлде
мен ойлаймын мысалы ол ы қазір заңсыз сондай заң шықса қыз балалар тіпті жаңағындай заңсыз сондай некесіз жігітпен мысалы
былтыр мен көрдім бір қызды аяғы ауыр қызды ол да айтады да аяғым ауыр болып қалды уже туайын деп жүрген кезде есімін ұмытып қалдым
сол кезде ол жігіт енді жігіт сені алады ма алмайды ма жоқ ол жігіттің әйелі бар
туф енді сіз қазір әр әр әйелдің артынан жүрмейсіз ғой былай туф деп
өзің үйленгенсің бе балам ау үйленгенсің бе жоқ үйленген жоқпын үленбей қаласың енді анандай нәрселерді естіп алып
иә батырбек иә бұл жерде тек қыздар ғана кінәлауға болмайды неге десеңіздер себебі бұл жерде негізі ер азаматтың жауапкершілігі деп санаймын да
жаңағы бір аз ғана уақыттық ыыы рахат дейді ме аз ғана уақыттық рахат үшін қаншама адамның бір адамның өмірін түгелдей құртады да бұл жерде
қайда барар деп қайда бара жатқанын білу керек те ол
қарындасымдай қарағым келеді де кез келген қызға өзіңнің қарындасыңдай қарасаң онда қыздар да ііі жеңіл болмаушы еді де жеңіл ойлы
ал енді қарайсыздар ма
ұлдар егер де мысалы қысқа юбка киіп бір болады ғой қыздар енді бүйтіп жігіт ы назар аударасың дегендей
ондайларға керісінше пікір білдірсе мысалы қарап неге өйстіп жүрсің немене ағаң жоқ па сенің дегендей мысалы әрбір үй
қызды тәрбиелейтін ер азаматтардың жоқтығын айтып отыр ғой
бұл жерде мысалы мен өз қарындастарым
сіз өзіңіз айтып көрдіңіз бе
мен өз басым ыыы айтып көрдім талай қызға айтып көрдім мхм
не деп жауап берді
і білмеймін енді ұялғандар да болды
шаруаң болмасын дегендер шаруаң болмасын дейді вот көбіне айта
таңғаламын да сіздер өзі әдемі киінген қыздарға мән бермейсіздер
көбінесе қысқа көйлек киген кеудесі ашық қыздарға қарайсыздар енді оларға ол мысалы гүлназия мен мұғаліммін ғой студенттердің ұстаздарымын да
отырып қалған қыздардың көбісі өте қарапайым көзге көрінбейтін шашты
сондай қыздар көп жағдайда тіпті мен мына мынандай студенттерден мынандай сөз естідім осы ы былтыр бір ыыы қоғам құрдық қыздардың қоғамы сонда айтады
мүмкін қыздарға жігіттерге бірінші елу грамм ішіп алып жатып барып үйлену керек шығар себебі қазір қазір үйленуден қашады
а отырып қалып отырмыз міне ешкім алмай бара жатыр дейді бұл әңгіме магистранттардың арасында болып отырған әңгіме сіздер қазір
сонда менің түсінгенім ыыы тұрмысқа шығу үшін алдымен аяғы ауыр болу
солай себебі қазір көп адам тұрмысқа шығып бала көтере алмай жүрген проблема бір
бұрынғы заманды егер де қыз екі қабат болып қалып үйіне алып келсе ы ата ана ұрысатын
қазір аяғы ауыр болып қыз келсе қуанады себебі қазір бізде өкінішке орай бірінші орында тұр
сондай жағдай болып тұр сонда оны ашық айтайықшы сіз жоқ
біздің бір жаман қасиетіміз бар телевидениеге келіп аламыз да әдемі сөйлейміз мен қаншама байқағаным міне жиырма жыл мұғалім болғандағы байқағаным
өкінішке орай жеңілтек қыздар жеңіл жүрісті қыздар бірінші болып күйеуге шығып кетеді жырпылдақ жырпылдақ қыздар дұрыс айтасыздар
сіздер қазір магистратураға барсаңыздар докторантураға барсаңыздар бәрі отырып қалған қыздар
олардың бәрі қызыл дипломмен алтын медальмен текті семьядан білімді
неге күйеуге шықпайсың десе айтады мен екіншіге баруға дайынмын мен жігітті айналдыра алмаймын басын айналдыра алмаймын дейді міне көрдіңіздер ме
деген былай жаңағындай қысқа көйлек кигенді бұлар ұнатады содан кейін бұлардың сұраныс қой
бұларды назарын аудару үшін күйеуге шығу үшін сондай әдемі
қарсы қарсы қарсы пікір айтайын сізге керісінше
керісінше жаңа тәрбиелі ы иә сыпайы келген тәрбиелі киген орамал тағып енді салт дәстүр ұстанатын
міне орамал тағып дегеннен шығыватыр
ол ауылда өскен балалар көп жағдайда үйінде егер анасы орамал тағып жүрсе
талғамыңызды айтып отырсыз да
ашық шашық жүрген қыздарға қарайды жігіттер
көп ер азаматтар шыны керек шындықты айтайықшы мына жерде мені тыңдаңыздаршы мені тыңдаңыздаршы
көп ы ер азаматтар әдемі келбетті түрі бәрі келісті қызды жақсы көреді сонымен танысқысы келеді шын ғой қасында жүрген
ыыы гүлназия сен жаңа айтып отырсың әдемі қыздар дейсің мен мен үшін мысалы қазақтың кез
ол сен үшін бірақ дегенмен де көп ер азаматтар үшін әдемі белі қылдай қыздармен танысқысы келеді
неге бәрі қазір арықтағысы келеді ашып қалсаңыздар журналды ашып қалсаңыздар теледидар
жоқ негізі бұл тақырып ыыы себебіне байланысты бұл жерде қызды кінәлаудың қажеті жоқ ұлды кінәлаудың қажеті жоқ
екеуінен де болады бір кездерде қыздарда болады
негізі бұның барлығы ы неге байланысты отбасылық тәрбиеге байланысты
егер де әке шешесі жақсылап тәрбие берсе ол қыз ондай істемейді ол жігіт ондай істемейді
негізі қыз бала деген ата ананың үкілеген үміті
үкілеген үміті ол ыыы тәрбие тәрбие деп айтып жатамыз әрине үй үйде әке шеше айтады айтады қызым сен әдепті бол қызым сен тәртіпті бол
қылтың жылтыңды қой ондай болмайды деп айтады ол айтылмайтын нәрсе емес
бірақ қыз бала өскеннен кейін жоғарғы оқу орнына түседі басқа қалаға барады ортасына байланысты ортаға байланыс
қыздың сана сезіміне байланысты санасына байланысты қыз нәзік әрі қатал мінезді болу керек ондай нәрсеге бара бермеу керек
өлең шумақтарда бар ғой қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала дейді
ер азаматтар осыны осы сөзді қатты мән беріп бағалай жүру керек бір күнді бір күндік ләззатқа ыыы жол бермей
енді біз тойда жүрген адамдармыз тойда ұйымдастырушымыз анда қысқа көйлекті ыыы ұзын көйлекті орамал тағып алған қыздарды көреміз иә
енді ы қысқа көйлекті қызбен тез әңгіме құрып кете аласыз бірден сұрақ қойсаңыз бірден жауап ала аласыз
енді мен айтып алайын ұзын көйлекті ііі или орамал таққан қызға сөз де өтпейді сөз де баспайды
өйткені ол ол қызда батыл батыл сөз де қайтарып жіберуі мүмкін сөз де жеткізе алмайсыз
і сол үшін ы екі адамды мысалы екі қызды ала отырып қысқа көйлекті қызбен бірден танысып әңгіме құрып номерін алып билеп кетуі де мүмкін
ол менде ғана емес ол ер азаматтарда солай бар
көріңіз сіз ол кезде сол қызға жақындап көріңіз де ақырындап сұрап көріңіз бірақ
сұрағанда да номерін де ала алмайсың
жоқ жоқ бұл көрдіңіз бе өзіңіздің еркектік психология еркектік
бірақ ол дұрыс шығар деп
сіздер әрқашан да жеңіл затты оңай алатын затқа бірінші барасыз да жүгіресіздер бұл тек еркектің психологиясы мен оны жақсы
венера венера сіз жаңа жаңа айтып отырсыз ы жеңіл ыыы жеңіл жолды іздейді дейсіз жігіттер иә
ал қыз жігіттердің сондай психологиясын біліп соны пайдаланатын қыздар жоқ емес дейтін шығар
маған жігіттер батпайды дейді мына сен қандай әдемі сымбатты түр десе түр шашы ұзын киімінің бәрі жинақы
а неге жігіттер а егер осы қыз кішкене ала жұлақ болып киініп шықса жігіттер батар еді
қысқа көйлек киген жаңағындай қысқа көйлек киген ашық шашық киген қыздарды ер азамат енді өз басым өз басымды айтып отырмын көрген кезде ол қызбен бірден болашағын байланыстырмайды
бізде арнамызда қысқа ғана жарнамалық үзіліс бағдарламаның келесі бөлігінде
аяғы ауыр болып жігіті тастап кеткен ыыы кейіпкеріміздің әңгімесін тыңдайтын боламыз арнамыздан алыстамаңыз
бұл пендеміз ғой ток шоуы ы біз аяғы ауыр қызды тастап кеткен ыыы жігіттер турасында әңгіме қозғап жатырмыз
мен уәде еткендей ыыы біздің өзге студияда кейіпкеріміз бар арай есімді
арай сіз ы естіп тұрсыз ба
қазір ыыы оқып жүрсіз иә мхм мхм
нешінші курс үшінші курс
басыңыздан өткен ыыы жағдай туралы айтып берсеңіз
жасым жиырмада осыдан үш жыл бұрын бір жігітпен танысып жүріп жүре бастағанбыз
естілмейді үш жыл бойы жүріп жүргенбіз қазір де аяғым ауыр болды да ол жігіт іс түссіз жоқ болып кетті
үш жыл ы кездесіп жүрдіңіздер мхм
ұзақ мерзім үш жыл деген
ааа сіз ыыы аяғыңыз ауыр қазір иә иә
төрт төрт айлық басында мұны мұны естігенде кеш білдім аяғым ауыр екенін алдыртпақ ойымда болған бірақ өте тым кеш
арай ы мына сұраққа жауап беріңізші өзіңіздің жаңағы үш жыл бойы жүрген жігітіңізге бұл туралы хабарластыңыз ба айттыңыз ба
хабарласып айттым тіпті ы оқитын орнына дейін бардым
екі апта бойы барып үшінші аптада бір ақ таптым бірақ ол мені танымағандай кейіп танытты
қалай сонда арай сіз онымен үш жыл қарым қатынас жасадыңыз яғни араластыңыз үш жыл деген ол өте ұзақ мерзім жігіттің қандай екенін біліп алуға болады
тіптен мен ойлаймын бір айдың ішінде адамның қандай екенін білуге болады сол үш жыл бойы сіз оны аңғармадыңыз ба ол жауапсыз екенін
басында ол үйленеміз деп айтып жүрген үйленеміз естігенде де үйленеміз деді де бірақ артынан жоқ болып кетті
жалпы осындай жақын қарым қатынас жасауға кім бірінші ұсыныс жасады сіздің тарапыңыздан ба әлде ер азаматтың тарапынан болды ма әлде екеулеріңіз бірігіп
жігітімнің тарапынан болды
не деп бастады ол әңгімені
түбінде үйленеміз бәрібір ы бұл арамызда болады мен басқа қыздарға барғанша жанымда жүрген
яғни үйленгенге дейін сен ыыы мен көруім керек сенің иә
ы жалпы ы бала туралы ыыы әңгіме қозғап па едіңіздер сіздер кездесіп жүрген кезде
қозғадық ы үйленген соң балалы шағалы боламыз деп отырғанбыз
бірақ өкінішке орай бұны естігенде басында қуанғандай кейіп танытқан кейін ы телефонын да өшіріп өзі де жоқ болып кетті
ы а сіз ыыы бір ы бірдей ыыы университетте оқисыз ба әлде екі бөлек пе жоқ екі бөлек универститетте
ол да студент иә иә оны мен тіпті ауылына да іздеп бармақшы болғанмын бірақ өкінішке орай ондай жағдайым болмады
ы әке шешем де білмейді бұл туралы қазір осы демалыс күндер де бармадым ол жаққа
өйткені ол кісінің ол кісілердің і үміттерін ақтамағыныма қатты қысыламын өкінемін
арай ы қайтадан айтыңызшы ыыы балаңызға неше айлық болды төрт ай болды иә
мен білуімше төрт айдан кейін емес төрт айдан өте ыыы іш шыға бастайды жалпы уже біліне бастайды негізі
ы сіз ертең бұл туралы ата анаңызға бәрібір де анаңыз оны біліп қояды барғанның өзінде де ол көрінеді
ыыы айтпайсыз ба сонда сол ауылға баруға
бәрібір де бару керек қой ертең
бәрібір де кездесесіз ғой ата анаңыздан қашпайсыз ғой бәрібір де
білмеймін сол не істерімді білмей күнде уайыммен уайымдап жүрмін
мхм сізден басқа ммм құрдастарыңыз құрбыларыңыз біледі ме бұл жағдайды тек қана жақын құрбым ғана
ы студентсіз жатақханада тұрасыз ба
а сабаққа бармай жүрсіз яғни жоқ барып жүрмін барып жүрсіз мхм
менің бір студентім болды осылай сабаққа келмейді көрінбейді жоғалып кетті содан бір күні келе жатсам жаңағы қыз мас
там құлап жатыр сол қасына барып сұрадым әй не болып қалды деп айтпайды үйге алып келдім сөйтсем төрт ай екіқабат болып қалып аяғы ауыр
жылап екеуіміз қосылып мен де айтамын бірдеңесін ойластырайық жігіттің телефоны ы телефон соқсақ алмайды жігіт өшіріп тастаған жаңағы сіз айтпақшы
сөйтіп бұл жаңағы неге бармайды ма баласын ы сөйтіп келіп бір кезден кейін айтады бала туылған кезде дейді маған айтады
ол жылағаным дейді біресе екіқабатпын деп айтывотқан енді айтады баланы сөйтсем бұл баланы туыпты да баланы тастап кетіпті
гүлназия баланы тастап кеткен содан жаңағы ішін қатты буған соны ақшасын төлеген
бұған анандай ы жеделдетіп шақырады ғой солай тудыртып алса тірі болып шыққан сонымен қалдырып кетіпті
ұйықтап тұрғаннан кейін ертеңінде бірінші болып ыыы проректорға телефон соғып айтсам айтады ойбай ертең отчисление жасайық бәріміз жұмыстан айырыламыз дейді міне
деканға кіріп айтсам ол қай студент быт шытын шығару керек әке шешесіне айту керек құрсын болмайды біздің имидж
біз көп жағдайда өзіміздің отбасымыздың имиджін ойлаймыз университеттің имиджін ойлаймыз жұмыстан айырылып қаламыз деген имидж бірақ бір адам көмектесу керек
сәбидің тағдырын ешқайсысы
жоқ тіпті студент ертең асылып өліп қалуы да мүмкін ғой мысалы суйцид бірінші
ол ешқандай да мен де алып кетейін деп отырмын ыыы ешқандай да ондайды ойламайды
бір кезден кейін жаңағы жүр барып көрейік балалар үйіне сөйтсем жаңағы кішкентай шақалақ жатыр иә
өзі басының бәрі іріңдеп кеткен іріңдеп кеткен жаман әлі көз алдымда жаңағы жаман немен орап тастапты баланы
ы барып медсестрасынан сұраватсам айтады сізге керек жоқ бала бізге керек пе дейді бір ай жарым баланы шомылдырмаған сенесіздер ме
бір ай жарым баланы шомылдырмаған басы деген жаман болып кеткен содан келіп ыыы бас дәрігерге кірсем
бас дәрігер айтады алып кетіңіздер балаларыңызды әйтпесе біз уже не етеміз жібереміз басқа мына үштөбе жаққа жібереміз дейді
сонда мен сол баланы әрең дегенде кері қайтарып алдым
әрең алдым сол баланы жаңа қызға алтын сырға мен қызым сіңлілім
содан жаңа баланы үйге алып келдік қой үйге алып келіп мен ы бақтым ертеңде өсек кетті медеу жанаева күйеусіз бала туып алыпты деген
оны естіп ел сөйледі медеу жанаева точно біреудің баласы ма сол
қызға айттым сен менің қасымда жүр сабағыңа бар қасымда тұр деп содан жаңағы қыздың үйіне бардым мен
анасы барып анасы сонда анасы кәдімгі кандидат наук мұғалім
бір кезден кейін маған айтпаңыз маған вообще жақындатпаңыз өздеріңіз біліңіздер деді туған шешесі жаңа сырлас деп отырған шешесі солай айтты
аяғында сол жігітті тауып қазір екеуі тұрмыс құрды екеуі семья құрды жаңа естіп отырсың ба қызым семья құрды екеуі
жақсы енді қараңызшы бірақ бір қызығы сонда әке шешесі былай істеді
семья құру керек қой елдер білмей ақ қойсын біз баланы асырап алған сияқты қылып өтірік өз немерелерін өздері асырап алды
ы осында көп мәселелерді айтып жатырмыз жаңағы қыз болсын міне сіздің оқиғаңыз болсын сіздің оқиғаңыз болсын
қазір біз жиырма бірінші ғасырда өмір сүреміз міне мынау қыз айтып отыр үш жыл бойы ыыы бірге араласқан
үш жылда бұл бірінші рет жыныстық қатынас болыватқан жоқ иә дұрыс емес пе
осыншама уақытты өте келе олар неге жүкітіліктің алдын алу шараларын жасамайды
міне міне осы мәселені біле отырып олар ыыы жүктілікті болып қояды ал енді не істейміз дейді мхм
оған дейінгі жеткізетін шараларды жасауға болады ғой неге оны ойлаған жоқ деп дұрыс емес пе
оның ыыы жаңағы білімсіздігі бірінші ол жаңағы ер азамат тарапынан ер азамат ы әрине ы тек жыныстық қатынас болсын дейді иә сөздің шынын айтқанда
ал әйел адам ол болашақ ана ол егер де жүкітілік болды жүкітілік болғаннан кейін ертесіне ол жүкітілктің і үзді жүкітілікті
ал келесі жолы оған кім кепілдік береді және дәл солай ол жүкті болады деген
ер адамдардың көбінісі осылай сұраймыз ғой иә неліктен осылай ойламадың эмоцияға берілдім дейді
жай эмоцияға беріліп кетеді де жаңағы өзінің ііі қалай айтуға болады бұны енді
эмоцияның артынан жүріп қойып ы қорытындысы осылай болып қалған нәрсе ер адамдар қазіргі кезде эмоциясын да сақтай алмайды
өздерінің жаңағы ыыы талабын талабын алдына қоя алмайды да тек қана осы эмиоцияларға бір психологиялық бір кәдімгі бір қажеттіліктеріне
физиологиялық қажеттіліктерінің артынан кетіп бара жатыр осыдан міне кішкентай балалар туылып жатыр иә өте өте ауыр
ал мені ойландыратын тағы бір нәрсе бар әйел адамның психологиясы ол кісі агрессияға беріледі кәдімгі қоршаған ортаға өзінің ата анасына психологиялық атака жасайды
сөйтіп ол ол өзі ғана и өзі баласының ішіндегі баласына ғана емес қоршаған ортаға кәдімгі атака жасайды да
үлкен күйзеліс үлкен психологиялық күйзеліс бұл қоғамның дерті кәдімгідей бір бір ғана қыз бұл мынау бір ғана жағдай
қаншама мен ойлаймын осы оннан кәдімгі бір біреуі бар шығар деп оның бәрі әлі зерттеліп келу керек қой статистика арқылы бірақ кәдімгі толғандыратын қорқынышты жағдай осы мхм
неге алмадың бұл қызды неге аяғын ыыы аяғын ауыр қылып тастап кеттің десем айтады ііі білмеймін дейді
қазіргі уақыт жаңағы айтып жатырсыз ғой мына жыныстық ыыы тұрмысқа шықпай жатып жыныстық қатынасқа барғандар жастар көп пе
мысалы келеді ме алдыңызға аяқтары ауыр болған қыздар саны тұрмысқа шықпаған
кездеседі і бірінші ойы бұл жерде мен ешкімді даттап немесе жақтап отырған жоқпын
ы бірінші ойы енді і біздің өзіміздің ұлтымызда сондай ыыы пәк болып отбасын кұру деген тұрмысқа шығу керек иә
ал ы енді жыныстық қатынас болып қойды одан кейінгі келесі мәселе
мүмкін мен жігітті і жаңағы жүкті болу арқылы өзіме үйлендіремін деген ол да мәселе
і екіншіден ол кісілер і келеді і оларда ммм алдында ыыы мақсаты жоқ
неліктен болды және оның ыыы мысалы білсеңіздер қаншама отбасы сол кішкентай нәрестеге жете алмай
зәру зәру сол нәрестеге біз сонымен айналысамыз сол бедеулікті емдеумен айналысамыз иә
ал сол кісілер мысалы жүктілік болды отбасын құра алмады жаңағы жігіті тастады одан кейін барды жүкітілікті үзді болды
мына тұрмысқа шықпай жатып жаңағыдай ыыы тілік жасағандар болды ма алдына ала жаңағыдай аборт жасағандар
түсік жасайтындар кездеседі жоқ деп айтпаймын солар кездеседі қыздар әрине
мен бір айта кететінім осы біз ы қазіргі таңда қоғамның дерті болып баратыр ғой осы тақырып
дегенмен мысалы қыз жақтарынан алып қарасақ та бағана өздеріңіз де айтып кеттіңіздер
бұнда яғни ыыы жігіттер мысалы ыыы осындай қыздарға қарайды деп жатырмыз
сонымен қатар мысалы қыздар да қазіргі таңда жігіттерге де қарайды мысалы мына жігіт қандай екен деп иә сосын сонымен сөйлеседі материалдық жағына қарап
жоқ материалдық жағы ол бір бөлек материалдық жағы бір бөлек ішкі жан дүниесі иә ішкі жан дүниесіне қарайды
бұнымен сөйлесу қалай болады дейді мысалы иә рухани жағынан жарайды мысалы там бірнеше жігіттер мысалы иә
біреуі клубта кездеседі иә олар жағдайлары жақсы екен дейді қарайды біреуімен танысады сөйлеседі
өйтіп бүйтіп одан кейін барып ол жігіттің қандай екенін сол кезде біліп алады
сол кезде барады да сонымен жыныстық қатынасқа түседі де ертеңгі күні барып айтады да міне мен сеннен екі қабатпын сен маған тұрмысқа шық дейді
жігіт сол кездегі мысалы клубта жүрген мысалы бәрі енді керемет күшті керемет ақыл ой емес аңқаулары да бар ондайлардың
қуантатын нәрсе қазір заң шықты егер аяғы ауыр болып қалса бұрын мысалға неке куәлігі болса ғана алимент төлейтін иә мысалы
қазір аяғы ауыр болып қалса мына қызға құлақ қағыс болсын сол адамнан екенін фамилиясын аты жөнін жазып ата тегі жаңа сотқа жүгінетін болса
сот өзінің тарапынан жаңағы днк ны ыыы растау растайды да бірден жігітке жаңағы әкелік несін жаздыртып
әке ретінде одан кейін ол кісіден алимент алады бір жағынан осы заңды мен қолдап отырмын
мен бір сөзімді аяқтап кетейін деп едім мысалы шәкәрім атамыз айтып кетті ғой кезінде білім оқудың бәрін батыстан алсаң ал
бірақ тек қана бір затын алмады деді ақыл ой түйсіктерін алма деді
қазіргі таңда не бізде интернет ғаламтор барлығымыздың не кітап қолданушымыз да сол
қоғам дертін де құртатын да сол сол себепті қазіргі таңда жастарға айтатыным бір бірімен қарым қатынаста жүрген кезде абай болсын
ең біріншіден ойлансын әрбір қадамын ойлап жүрсін қалай жүргенде мен мысалы оң аяқпен бастым мына жерге мен дұрыс істедім бе бұны дұрыс істемедім бе дегендей
мен айта кетейін деп едім бүгін кейіпкеріміз иә айтады үш жыл бойы жүрген ыыы үш жыл бойы ол қыз например ыыы ол қызға мысалы ы жігіт айтты ғой
үйленеміз өзі айтып отыр ғой иә үйленеміз алдаған арбаған
а қазір үш жыл үш жыл екеуі бірге болды үш жылдан кейін төрт ай аяғы ауыр ол ол қыз баланы тастап кеткен
сол күннің өзінде де қыз бала айтып отыр жігітім деп мен айтпаушы едім
осы жерде отырған ыыы жігіттердің бәрінің құлағына алтын сырға осындай қылық істеп кеткеннен кейін оны жігіт деп айтуға да ауызым бармаушы еді
үш жыл жүргені бізге обал болватқаны сол үш жыл жүріп үш жыл миын қатырғаны мына жігітті
алдағаны ғой енді дұрыс адам болса көзіне бір қарасаң білесің міне мына жігіт ешкімді бүлдірмейді сенді ғой
үш жылда көруге болады ғой қалқам ау
жиырма жыл тұрған күйеуімді кейде бірінші рет көргендей боласың бір кейбір қылықтары пайда болады
қазір өздерінің ұрықтарын сататын студент жігіттер бар бар бар міне
оны бар ашық бар телефон соқсаңыздар айтады біз келісімшартқа отырайық ертеңгі күні
мен бір нәрсе айтып жіберейінші ыыы қараңыз қараңыз
иә мен ойымды айтайын мысалы
түсініп отырсың ба гүлназия ол неге соған жүгінді
ы менің ойым көп адамның ойы солай деп ойлаймын негізі
клубта ойна ы билеп жүрген или болмаса шегіп жүрген ішіп жүрген қыздарды кім алады
бар алатындар сен алмайсың сенің таңдауың бөлек
ол күндіз айтады ғой ы қызымның ы қызымның қылығы үйде
жоқ мен таңғалатыным жақсы жаңағы қысқа юбка деп айтып жатырсыздар жақсы киді дейік бір қыз ортада кетіп баратыр иә қысқа юбкамен
соны шақырып алып кызым ау не мынау киімің деп айтатын жігіттер жоқ қой
жоқ жігіттер жігіттер жоқ қой жоқ жігіттер болғанда
үлкендер айту керек қазір көп ата аналар ыыы бәрін айтпайын енді бар негізі жақсылар да бар
көп ата аналар қазір көбінесе балаларына көп мән бермейтін болған қазір өкінішке орай өкінішке орай
мектепті бітіреді мектепке алып келеді мысалы оған дейін бәрі жақсы садик болсын мектеп болсын
ы ұбт келген кезде мысалға бір ай қалған кезде баласын ыыы дайындатады
оқы дейді оған дейін қайда жүр одан кейін одан кейін университетке түсіреді ы сосын әрі қарай қарамайды уже бала өзімен өзі дейді де болды
әйелдің үстінен кәдімгі бір ы дөрекі бір мінездер айта алатын сөзі болса сіз сияқты иә сөзіңіз ауызыңызда прямо ашық осылай осындай әйелдерден қорқады еркектер қорқады
неліктен мына жерде жаңа айтып кеттіңіз ғой сіз біз ондай қызбен ы салыстырғанда жаңағы қысқа юбка киген жеңілтек қызбен сұрақ айтсақ ыыы жауап қайтадан аламыз деп
ы брақ мынандай да қыздан жауап алуға болады тек қана оны білу керек сөйлеу мәдениетінің өзін еркектер өздері жоғалтып алған
пайда болды иә ал сіз сияқты әйелдерден шынымен қорқады мысалы маған өзіме бір адам келіп
мен күйеуіме мен мен мен жолдасыма мен жолдасыма рахмет айтамын да мен алғанына кейде күлемін де
шын айтамын мен жолдасыма рахмет айтамын мені алғанына себебі менің қасымдағы құрбыларымның бәрі отырып қалды бәрі құрбыларым бәрі отырып қалды

неге бүгінде ер азаматтар аяғы ауыр қызды тастап кетіп жатыр бұл турасында келесі бөлімдерде айтатын боламыз арнамыздан алыстамаңыздар
бұл пендеміз ғой ток шоуы біз дәл қазір тұрмысқа шықпай жатып жүкті болған қыздар тақырыбын талқылап жатырмыз
ұялшақ қыздар бар сосын анандай жұмыста істейді
қайтадан қыздарға кетіп қалдық мен айналып келгенде ер азаматтың мәртебиесі туралы әңгіме қозғағым келіп тұр
ы жігіттер жігіттер бір қызға баруға қорқады дейді мен біздің жігіттер
әйел азаматтар сөзбен іспен ер азамат
енді іспен іспен неге көрсетпейсіздер сіздер
іспен көрсететін болсаңыздар неге і жүкті болған қыздардың көбісі неге далада қазір неге
әр үйдің әр үйдің тәрбиесі
әр адамға өйтіп от шашуға болмайды әр адамның өзінің ойына байланысты мысалы әр адамға өйтіп жауап беруге өте дұрыс емес деп ойлаймын мысалы сіз
статистикаға жүгінетін болсақ қазақстан бойынша жиырма мен отыз бір жас аралығындағы тұрмысқа шықпаған қыздардың жиырма төрт мыңы жүкті болып тіркелген масқара ғой жиырма төрт мыңы масқара ғой
яғни жиырма төрт мың азаматтың бұл жерде мәртебесі жоқ деген сөз жауапкершілігі жоқ деген сөз
мысалы қыз бала мен ыыы ұл бала міне студент болды екеуі жүруді бастады да сол кезде қыздың мынандай шарты болу керек
ы мысалы үйдегі ата анамен мысалы сіз секілді ііі қазақы үлкен апа отыр ғой сол үлкен кісімен таныстыру керек те міне болашақта отбасы құру
мен жоқ дегенде жаңағы қыздан қызды тастап кеткім келсе де жаңағы үйдегі үлкен адамдардан ұяласың
егер де сол кез сол сәтте сөйтіп таныс таныс деп айтқан кезде жігіт егер бас тартса или уақыт созайық
ы екі айдан кейін танысайық бір жылдан кейін танысайық жүре тұрайық онда ол ой түсінікті алдау алдайды деген болды түсінікті
егер маған айтса үйге апар деп мен сол күні барушы едім
а неге сіздер қыз балаға тіл тигізесіздер
айтады анамыз айтады әй әкеңе қара әкең
маған өте ұнап отыр сіздің сөзіңіз иә
жігіт иә бірінші қыз таныса танысамын дегенде танысатын жігіт ойы бар жарайды сол күні таныспасын жарайды танысамыз қазір міне уақытым жоқ десе танысатын жігіттің ойы дұрыс

ал енді таныспай алып қашып бүйтіп жүрген а менің ойымша мені қазір сендер қолдамайсыңдар еркектердің мансабын ы жоғарлату керек еркектер
үш есе артық әйелдерден зарплата төлеу керек вот ы мансабын жоғарлату керек
бір қызығы міне қыздар қыздар мысалы менің таңғалғаным менің олжас менің үйімде студент жігіттер тұрады иә
сонда шешелерінің бірінші телефон соққаны былай баламның қарны аш емес пе тоңып қалған жоқ па
неге ол түсінбейді ол ер азамат жиырмада ол өзі ақша табу керек ол өзі тамақ табу керек
ол керісінше а біз неге біз қазір балаларды ұлдарды біз былай тәрбиелеп қойдық ой ананың әйелі сөйлей береді миын ашытып кетті
а ол неге сөйлеватыр үй керек жай керек ақша керек дүние керек ол дұрыс болу керек ол қалыптасу керек отбасына
бала болып көрінеді міне қазіргі балалар бәріне бала болып көрінеді сол балалықтан
жаңа бала деп жатырмыз ғой міне қараңыздар ыыы арай есімді кейіпкеріміз
ондай ондай тағы да мыңдаған қыздарымыз бар деп айтып өттік жаңа статистикалық мәлімет әріптесім иә
ыыы сонда қараңыздар бұл қыз үшін өте ауыр күйзеліс өте ауыр соққы оны мойындауымыз керек
енді қараңыз ыыы ертең жиырма төрт мың бала дүниеге келеді сол ы балалар ыыы енді
аяғы ауыр кезде ыыы көбінесе айтады ғой қыздарға ы күйзелуге болмайды ешқандай ашулануға болмайды
мұндай жағдайда бала осындай аман жақсы болуы үшін не істеуі керек қалай ыыы ұстау керек қыз өзін
енді маман ретінде мен осы нәрсе мені қатты ойландырады ең біріншіден адамда кәдімгі жатыр программированиесі болады әр әйелде
әр әйел бала алып келе жатқан кезде дүниеге жаңағы тоғыз ай бойы не көрді не естіді не қабылдады бәрі психологиялық тұрғыда кәдімгідей балаға беріледі
сондықтан да баланың да сосын жаңағы психологиялық атакамен әртүрлі жаңағы ауытқулармен туылмауы үшін әр ы анаға қолдау көрсету керек
жаңағындай орталықтар көбейе бастау керек тастанды әйел аналарға арналған барып тұратын үйі болса да өзінің барып тұратын орталықтары
орталықтары бар иә иә орталықтарға көбінесе олар бар екенін біліп те жатпайды ондай әйелдер
өйткені өздері бір депрессияға ы кіреді де тоғыз ай бойы сол кәдімгі депрессиямен сол баланы дүниеге алып келеді
ал ол баланың ертеңгі күні ы аутист болмауы әр түрлі ауру болмауы да ы кім кепіл оған иә сондықтан да баланы мына кезде әйел адам өзін ұмытып баланы ойлай бастау
қазір бар ғой кім сөзіңе қосыламын бірақ мүмкін универститеттерде мектептерде қыздарды бөлек оқытатын жігіттерді бөлек оқытатын бір курс керек шығар
себебі ер азамат мықты болса әйел қашпайды әйелді тәрбиелейтін еркек еркекке қарап біз бәрібір де аяқты аяғымызды тартамыз тілмізді де тартамыз мысалға
а қандай кезде біз айқайлаймыз ашуланамыз еркек ынжық болса еркек жігерсіз болса
міне әйел бостан босқа айғайламайды сіздер ойламаңыздар әйел бас салады да айғайлайды ұрсысады деп әйел мықты болғанын қалайды
жаңа сіз айтып жатырсыз ғой қазақтың керемет сөзі бар ғой ы керемет сөзі бар жаңағы ақ білектің ұшымен де ақ білектің күшімен ақ білек деп отырған әйелдерге байланысты айтылған сөз
ақ білек деп еркектерді айтпайды ақ білектің күшімен дейді себебі әйел ғой былай бол мықты бол күшті бол солай тәрбиелеу керек те қазіргі жастар
арнайы орындар ашу керек деп соған жас қыздар ертең сеніп алмайды ма сол жағын
жоқ жоймау керек ертең бәріміз жойсақ осындай
балалар үйі осындай үйлер қаптайды одан кейін қолдау көрсету керек ал болып қалды
қараңыз егер жарайды жақсы азамат сіз менімен келіспей ақ қойыңыз бірақ ондай әйелдер бар әлі де болады иә біз одан біз сіздер мысалы еркек болып оны алдын алыңыздар
өйткені еркектің қазақта әрқашан да өзінің ы жаңағы мәртебиесі екі үш есе үлкен тіпті бір қадам дейміз сол бір қадамның өзіне жете алмайатсыздар
ы жаңағы ы осындай жағдайға ұрынып келе жатқан қызды алып әй қарындасым бері кел мен қазақпын мен сен маған кімсің осылай сөзді айтатын десе
сіздер тұрып алып айтыңыз ең біріншіден мен қазақпын мен қазақтың еркегімін ерімін қазақтың қорғайтын сен осылай ертеңгі күні алданасың да осындай орталыққа тап боласың
осындай орталықтар бар оларды мен жауып тастауға ешқашан да мысалы ы мен психолог ретінде қарсымын өйткені сіздер білмейсіздер осы әйелдер сосын не болатынын
қандай әйел болатын олар депрессияға ы ұшырап неврозға тап болады да өздерінің балаларын ертеңгі күні он алтыншы этаждан кәдімгідей лақтырып жататын әйелдер бар
туалетте тастап жататын әйелдер бұлардың бәрі ауру әйелдер түсінесіздер ме қазір оны жауып қойып ертеңгі күні қазақта тастанды балар жоқ деп отыруға тағы
осы орайда бері енді айтып жатырмыз ғой дегенмен де дәл осы дерт дейміз бе енді дерт
осындай жағдайға біз тап болмау үшін болашақта бұны біз түбімен қалай жоя аламыз
енді жаңа ер азамат дедік жаңағындай енді қыздарды да енді хотя ы жоқ дегенде оны кішірейтсек азайтсақ азайтсақ бұл мәселені
ы мен не істеймін иә өз тарапымнан ы мен не істеймін маман ретінде мен қазір осы астана қаласындағы мектептерге барып иә бізді директорлер өздері хабарласып шақырады
біз әйелдерді жаңағы мұғалімдермен бірінші сөйлесіп аламыз әйел мұғалімдермен сосын қыздарды
жетінші сыныптан бастан он бірінші сыныпқа дейін бөліп жеті тоғыз тоғыз он бір қылып бөліп береді бізге
өзіміздің тарапынан біз бір бірнеше адам мамандар бар жаңағы қыздармен сөйлесеміз
ыыы қарым қатынас туралы бірінші физиологиялық өзгерістер туралы сөйтсек ы жаңағы біздің статистикамыз әлі саналып жатыр
ешқандай да қыз көбінесе елу проценті анасымен ешқандай да ы сенім қарым қатынасына жоқ қой жоқ ол бір
тағы бір елу проценті м жаңағы қатынас туралы физилогиялық өзгеріс өзіндегі болатын физиологиялық өзгерістер туралы мүлдем хабары жоқ
сондықтан да біз мен маман ретінде осылай жұмыс істесем сіздер ер адамдар иә далаға шығып алып кәдімгідей волонтер болып жұмыс істеу керексіздер
енді әр адам әр қазақстан азаматының қоғамына осылай әр адам өзінің бір жұмысын ы қосса өзінің бір үлесін сонда қазақстан
венера тәрбиеден бастау керек тәрбие тәрбие ата анадан
венера ы венера ханым сіз біздің біздің кейіпкерімізге біздің кейіпкерімізге қандай кеңес берер едіңіз арай
ы мен міндетті түрде қазір ол кейіпкер кәдімгі бір психологиялық ы өзі бір ы қысымда тұр иә біріншіден екіншіден оның ы кәдімгі
дауысы да кәдімгідей жерге кәдімгідей үңіліп қалып отыр да мен мына жерде кеңес берер едім ең бірінші психологқа барып кәдімгідей сөйлесіп алу керек
содан кейін психологтың көмегімен бірге өздері бір ы план құрып жаңағы жігітті тауып алу керек
өйткені ол бала әке шешесіне дейін жігітпен сөйлесіп өйткені ол бала кәдімгі психологияда да қорқыныш психологиясы болады
ол ол ер адам міндетті түрде әке бола алады өйткені үш жыл бойы сөйлесті ол тек қана қорқынышта жүр
оны бірге барып жаңа маманмен тағы бір мамандар мұғалімі де бар шығар әке шешелерімен сөйлестіріп бұл кәдімгідей жақсы отбасы болып кететіне мен сенімдімін үш жыл бірге жүрген тек қана қорқыныш
бір сәттік қателік біреуге өмір бойы арқалайтын ауыр жүк артуы мүмкін
қателіктің салдары жалғыз көтермесе әлде қайда жеңіл болады ғой бұл ретте жауапкершіліктен жалтарғандарға тезге салу керек сияқты
сіздермен бірге болған пендеміз ғой ток шоуы аман сау болыңыздар